siðanefnd Alþingis hefur óskað eftir hljóðupptökum af samtali

á Klaustri þingmennirnir eiga að axla ábyrgð á orðum sínum og þeirra er skömmin sagði þingflokksformaður Vinstri grænna á Alþingi í dag fimmtán ára sænsk stúlka sagði ráðamönnum til syndanna á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna hún hefur vakið athygli víða um heim fyrir að mótmæla aðgerðarleysi í umhverfismálum um átta hundruð tonnum af umbúðaplasti sem Sorpa hefur sent til Svíþjóðar frá miðju ári forstjóri Íslandspósts útilokar ekki að fyrirtækið þurfi að selja dótturfélög í fjárhagslegri endurskipulagningu sem sé

ríkissjóður fær heimild til að veita fyrirtækinu neyðarlán skrýtið skemmtilegt fræðandi og betra en súkkulaðidagatal segja börn í fimmta bekk Ártúnsskóla um öðru vísi fræðandi og betra en súkkulaðidagatal segja börn í fimmta bekk Ártúnsskóla um

ábyrgð á ummælum sínum þeirra er skömmin og þeir eiga að axla ábyrgð þetta sagði þingflokksformaður Vinstri grænna á Alþingi í dag og tóku aðrir þingmenn undir í dag eru tvær vikur síðan sex þingmenn sátu á veitingastaðnum Klaustri og ræddu á opinskáan hátt um samstarfsfólk og aðra eftirmál þeirrar orðræðu eru flestum kunn þingmenn starfa

á Alþingi í umboði kjósenda sinna eftir kosningar en á Alþingi í dag brugðust aðrir þingmenn hart við

áðurnefndri orðræðu sem forseti Alþingis kallaði í gær

þingmanna við verðum að passa upp á það að skömmin sé hjá þeim sem þarna töluðu en aldrei koma henni yfir á aðra andrúmsloftið á Alþingi ber þess merki að mikið hefur gengið á yfirlýsingar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins í sjónvarpsfréttum í gær

líka hörð viðbrögð þar sem hann sagði að slík ummæli væru ekki nýmæli margir hefðu sagt miklu verri hluti mér þykir þetta gróf aðför þingmannsins Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að kollegum sínum hér á þingi og ég trúi því ekki að hann segi satt eiga þingmennirnir Anna Kolbrún Árnadóttir Bergþór Ólason Gunnar Bragi Sveinsson Karl Gauti Hjaltason Ólafur Ísleifsson og

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson að segja sig frá þingmennsku það skal tekið fram að Anna Kolbrún Árnadóttir hefur ekki viljað veita fréttastofu viðtal þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir þingflokksformaður Vinstri grænna sagði vinnustaðinn hafa verið

og lágkúran hafi haldið áfram með orðum formanns Miðflokksins í gær það væri réttara nú þegar formlegur ferill er hafinn á þessu máli að gerendurnir hefðu manndóm til að láta eiga sig að reyna að drepa

á dreif með því að segja að hér inni beri allir ábyrgð enda væri það aldrei nein afsökun við hljótum að gera meiri kröfur til okkar sem stjórnmálamanna og sem fólks en það að benda út í loftið og segja að aðrir séu verri ykkar

er skömmin þið eigið að axla ábyrgð skrifstofa Alþingis hefur kallað eftir hljóðupptökum af

til að siðanefnd geti lagt mat á það hvort þingmenn hafi brotið siðareglur nefndin hittist á undirbúningsfundi í morgun en þetta er í fyrsta sinn sem hún er virkjuð í slíku máli forsætisnefnd Alþingis ákvað í gær að hefja skoðun á Klausturmálinu og vísa því til siðanefndar Alþingis skrifstofa Alþingis aðstoðar nefndina við öflun upplýsinga og er þegar byrjuð að kalla eftir gögnum þetta eru ýmis gögn þetta

er fyrst og fremst umfjöllun fjölmiðla fyrstu daga um málið og það sem hefur verið skrifað í greinum og svo framvegis en einnig

frá þeim sem hlut eiga að máli og þá hefur einnig verið óskað eftir

hljóðupptökum af þeim atburðum sem áttu sér stað tuttugasta nóvember síðastliðinn þetta er í fyrsta sinn sem siðanefnd Alþingis er virkjuð til að leggja mat á mögulegt brot á siðareglum þingmanna en nefndin var stofnuð árið tvö þúsund og sextán hefur nefndin einhvern ákveðinn tíma til að klára þetta verk nei það hefur ekki verið settur fastur tími en forsætisnefnd og forseti hafa lagt ríka áherslu á að hraða meðferð málsins í erindi sem átta þingmenn úr fjórum flokkum sendu

forsætisnefnd Alþingis í gær er vísað í fjórar greinar í siðareglum þingmanna sem mögulega gætu átt við í þessu tilfelli það bendir allt mjög mikið til þess að þeir hafi gerst brotlegir við siðareglur þá fimmtu og sjöundu grein siðareglna og svo má líka velta því fyrir sér það er þá siðanefndar eða forsætisnefndar að beina því til siðanefndar að kanna hvort þeir hafi líka gerst brotlegir við elleftu og tólftu grein siðareglna í þessum greinum segir meðal annars alþingismenn skulu sem þjóðkjörnir fulltrúar rækja störf sín af ábyrgð heilindum og heiðarleika ekki kasta rýrð á Alþingi eða skaða ímynd þess með framkomu sinni hafna hvers konar kynferðislegri eða kynbundinni áreitni einelti eða annarri vanvirðandi framkomu nýta þá aðstöðu sem þeim er veitt við störf sín með ábyrgum hætti nýta ekki opinbera stöðu sína til

persónulegs ávinnings fyrir sig eða aðra en hver sem niðurstaða siðanefndar verður í þessu máli verður það eftir sem áður þingmannanna sjálfra að ákveða hvort þeir haldi áfram á Alþingi eður ei síðasta hálfa árið hefur umbúðaplast sem Sorpa sendir til endurvinnslu í Svíþjóð verið brennt ástæðan er kollsteypa á mörkuðum eftir stefnubreytingu hjá Kínverjum í byrjun þessa árs hættu Kínverjar að taka við stórum hluta umbúðaplasts í heiminum til endurvinnslu sögðust ekki lengur vilja vera ruslahaugar heimsins það lokuðust í rauninni allir markaðir fyrir

óunnið plast ákvörðun Kínverja varð til þess að Evrópa fylltist af plasti sem enginn vildi miklum mun meira en endurvinnslustöðvar í álfunni gátu tekið við sem leiddi til þessa þetta venjulega plast sem að íbúar eru að flokka í dag það hefur farið frá miðju ári í orkuendurvinnslu en þetta þýðir að allt plast sem að Sorpa hefur sent úr landi frá miðju ári hefur verið brennt það fer

ekki alveg þannig að það verði ekki að neinu það verður að rafmagni og varma einhvers

þetta kallast orkuendurvinnsla það má alveg hártoga og deila um það hvort að það sé endurvinnsla eða ekki og ég meina þetta er tímabundið ástand og við urðum einhvern veginn að leysa það það var leyst með þessu móti kveikur fjallar um plast í þætti sínum í kvöld og greinir frá rannsóknum á

þú að kíkja hérna á nei hættu nú alveg sko ég vissi að ég myndi sjá þetta í þvottavatninu svona mikið kveikur verður örlítið seinna á ferðinni í kvöld en alla jafna og hefst klukkan tuttugu þrjátíu og fimm fimmtán ára sænsk stúlka stal senunni á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Póllandi í gær hún hefur vakið athygli víða um heim fyrir að mótmæla aðgerðaleysi í loftslagsmálum mætir samviskusamlega fyrir utan þinghúsið í Svíþjóð hvern föstudag og mótmælir henni þykir ráðamenn ekki beita sér nógsamlega

nú er hún komin til Póllands til að segja valdhöfum til syndanna ráðstefnan stendur í tvær vikur fram til fjórtánda desember hópur íslenskra sérfræðinga er kominn til Póllands en Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra fer þangað um næstu helgi í dag lagði aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna áherslu á mikilvægi endurnýjanlegra orkugjafa

um aðgerðir í raun eru alltaf teknar ákvarðanir það sem á að gera núna er

þjóðir heims að bregðast nógu hratt við

og ég mun leggja áherslu á það

fer þetta saman við markmið um

draga stórlega úr losun

við erum nú komin með aðgerðaráætlun forstjóri Íslandspósts segir að með neyðarláni ríkissjóðs sem meirihluti fjárlaganefndar Alþingis samþykkti í gær sé fyrirtækið komið fyrir vind í bili hins vegar séu blikur á lofti á næsta ári meirihluti fjárlaganefndar afgreiddi í gær tillögu um að ríkissjóður fái heimild til að lána Íslandspósti einn og hálfan milljarð Íslandspóstur hefur glímt við mikinn lausafjárvanda lánið er háð þeim skilyrðum að fyrirtækið standi við fjárhagslega endurskipulagningu og haldi þingheimi upplýstum um gang mála Ingimundur Sigurpálsson forstjóri Íslandspósts segir mikilvægt að það sjáist nú til lands í þessu máli við urðum fyrir ansi miklu höggi á þessu ári þegar bréfum fækkaði langt umfram það sem við reiknuðum með og þar með misstum við út tekjur sem því nam þannig að þetta skiptir verulega miklu máli og þær tekjur áttu meðal annars að

standa undir kostnaði við við póstþjónustu sem okkur er skylt að lögum að sinna Ingimundur segir að fyrirtækið hafi þegar gripið til ráðstafana til að draga úr kostnaði frekari aðgerðir séu áformaðar á næstu misserum Íslandspóstur á nú fimm dótturfélög og tuttugu prósenta hlut í fyrirtækinu internet á Íslandi eða ISNIC sem sér um skráningu léna Ingimundur segir vel koma til að greina að selja þau fyrirtæki sem tengist ekki grunnrekstri Íslandspósts þannig að þú útilokar ekki neitt hvað það varðar nei við erum í rauninni með allt í skoðun í sjálfu sér bæði nú sem fyrr við höfum verið það í gegnum tíðina því að auðvitað hefur póstþjónustan ekki bara hér heldur

verið í mikilli vörn Ingimundur segir að án

fyrirtækið farið í greiðslustöðvun þetta lán þýðir að fyrirtækið er komið fyrir vind og veitir ykkur tíma til að koma því aftur á réttan kjöl já það er klárlega komið fyrir vind en eins og ég sagði þá eru blikur á lofti í fjáröflun á næsta ári vegna fækkunar bréfa þannig að ég bind vonir við það að rekstrarumhverfi póstþjónustunnar almennt muni

skýrast með nýjum

samgönguráðherra vill hrinda í framkvæmd tillögum um að flugfargjöld íbúa á landsbyggðinni verði niðurgreidd um helming þetta er meðal tillagna starfshóps sem skilaði samgönguráðherra skýrslu í dag mörgum sem búa á landsbyggðinni hefur þótt ósanngjarnt að þurfa að greiða há flugfargjöld

að styrkja flug sem almenningssamgöngur leggur hópurinn til að

íbúa með lögheimili í tvö til þrjú hundruð kílómetra akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu verði niðurgreiddir um helming það hefur sýnt sig þar sem þetta hefur verið tekið upp að ávinningur af þessari leið hefur

sá að flug hefur aukist tekjur flugvalla og

flugfélaga hafa aukist og ávinningur neytenda hefur orðið meiri þá er lagt til að ISAVIA sjái um rekstur Reykjavíkurflugvallar og flugvallanna á Akureyri og Egilsstöðum sem eru varaflugvellir fyrir millilandaflug formaður starfshópsins segir brýnt að auka flugöryggi með því að bæta varaflugvellina þrjá undanfarin verið verulega fjársveltir og frá tvö þúsund og níu

afar afar dapurt það sér mjög á völlunum hversu illa viðhaldinu hefur verið sinnt og nýframkvæmdir hafa

nánast engar á þessu tímabili forseti bæjarstjórnar á Akureyri telur að með yfirtöku Isavia á varaflugvöllum skapist tækifæri til nauðsynlegra framkvæmda hún fagnar ákaft tillögu starfshópsins um niðurgreiðslu á flugfargjöldum bara gríðarlega mikilvægt hvað varðar lífsgæði þeirra sem búa úti á landsbyggðunum og ekki síður samkeppnishæfni svæðanna til þess að fólk vilji þá

flytja það sem við erum auðvitað að sömu þjónustu og fólk fær á suðvesturhorninu samkvæmt skýrslu starfshópsins hafa innanlandsflugvellir lengi setið á hakanum síðustu þrjátíu árin hefur smám saman dregið úr fjárframlögum að raunvirði ef frá eru talin tvö tímabil þegar flugbrautir í Reykjavík voru endurbyggðar og þær lengdar á Akureyri Isavia telur að uppsöfnuð viðhaldsþörf á

sé um tveir milljarðar króna það er mat forráðamanna Icelandair Wow og öryggisnefndar íslenskra flugmanna að smæð flughlaða og almennt lélegar aðstæður á varaflugvöllunum hér á Akureyri og Egilsstöðum séu ein stærsta ógn við flugöryggi til og frá Íslandi starfshópurinn telur að með því að færa millilandaflugvellina í Reykjavík Akureyri og Egilsstöðum undir sama rekstrarform og Keflavíkurflugvöll undir Isavia skapist tækifæri

til uppbyggingar þannig megi nýta sterka stöðu Isavia innheimta og samræma þjónustugjöld og auka ríkisframlög til að standa straum af rekstri framkvæmdum og viðhaldi og að þetta sé heildarsýn sem félagið það er að segja Isavia þurfi þá að hafa

byggja upp í Keflavík þýðir að þú þarft að byggja upp

tengja þetta svona saman held ég að sé mjög jákvætt hún segist bjartsýnni á það en áður að ráðist

verði í nauðsynlegar framkvæmdir

náttúrulega bara tillögur og

nú þarf ráðherra að taka þessar tillögur gera þær að sínum setja þær inn í samgönguáætlun og fjármagna þær það er það sem við viljum sjá yfirvöld í Frakklandi hafa frestað hækkun á eldsneytisverði eftir hörð mótmæli síðustu vikur forsætisráðherrann segir mikilvægt að taka mark á reiði fólksins í landinu hækka átti skatta á eldsneyti í janúar

en því hefur nú verið frestað um sex mánuði þessi ákvörðun var tekin eftir að Emmanuel Macron Frakklandsforseti og ríkisstjórn hans áttu fund með öllum leiðtogum stjórnmálaflokka fjögur hafa látist í mótmælum síðustu vikna og fjölmörg eru særð forsætisráðherra kallaði eftir friðsamlegri mótmælum í framtíðinni

Bandaríkjamanna hafa versnað undanfarin ár þeim sem falla fyrir eigin hendi eða látast af ofneyslu lyfseðilsskyldra lyfja hefur fjölgað talsvert

sem fæddist í fyrra eru sjötíu og átta ár og sjö mánuðir þau sem fæddust tvö þúsund og fimmtán og tvö þúsund og sextán gátu átt von á að lifa mánuði lengur og þau sem fæddust tvö þúsund og fjórtán tveimur mánuðum lengur í fyrsta sinn í áratugi minnka

á milli ára Bandaríkjamönnum fjölgar og þar með fjölgar dauðsföllum aukningin í fjölda dauðsfalla er þó ekki mest hjá elsta aldurshópnum

í Bandaríkjunum í fyrra var sú hæsta síðan nítján hundruð sjötíu og fimm á meðan fjöldi dauðsfalla vegna eiturlyfja á borð við heróín stendur í stað fjölgar þeim umtalsvert sem látast eftir ofneyslu

sterkra

í Bandaríkjunum þjóðarskömm og lýsti yfir neyðarástandi í lýðheilsumálum vegna þess

Ártúnsskóla ekki leynist sælgæti í dagatalinu heldur opnast gluggi inn í líf barna í fjarlægum löndum í skammdeginu búa börnin í fimmta bekk Ártúnsskóla í Reykjavík sig undir að fá innsýn inn í fjarlægan reynsluheim með

sem er myndband og er nýtt myndband á hverjum degi í dag kynnast þau aðstæðum

hefur nýlega fengið að ganga í skóla það er snemma morgunn klukkan er bara fimm en

sem það er laugardagur

og ekki skóli þá fer ég með mömmu í vinnuna

jóladagatalið er frá bara skemmtilegt og fræðandi hvernig heldurðu að

vakna klukkan fimm á laugardagsmorgni og baka bollur

þetta er svolítið öðruvísi jóladagatal já ekki eins og

opnar og fær súkkulaði þú horfir á vídeó og svo þú veist mjög skemmtilegt

hvort er betra að opna

þessi stelpa var ofsa glöð yfir því að geta farið í skóla hvað mér finnst það gott fyrir hana er gott að geta farið í skóla það er gott en ekki alltaf það gaman hollt fyrir

þá að veðri

á landinu á morgun og talsvert frost norðan heiða en hvessir og heldur með suðurströndinni þegar líður á daginn austan strekkingur og rigning eða við suðaustur og suðurströndina annað kvöld Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um íþróttafréttir kvöldsins við skulum líta á það helsta keppni í a og b riðlum lýkur í kvöld á frá Noregi varð í gærkvöld fyrsta konan til að hreppa gullknöttinn sem besta knattspyrnukona ársins og Jürgen Klopp sleppur við leikbann eftir að hafa hlaupið inn á völlinn á meðan leik stóð þegar Liverpool vann Everton á sunnudag siðanefnd Alþingis hefur óskað eftir hljóðupptökum af samtali

á Klaustri þingmennirnir eiga að axla

ábyrgð á orðum sínum og þeirra er skömmin sagði þingflokksformaður Vinstri grænna á Alþingi í dag fimmtán ára sænsk stúlka sagði ráðamönnum til syndanna á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna hún hefur vakið athygli víða um heim fyrir að mótmæla aðgerðarleysi í umhverfismálum um átta hundruð tonnum af umbúðaplasti sem Sorpa hefur sent til Svíþjóðar frá miðju ári hefur verið brennt í stað þess að endurvinna það forstjóri

útilokar ekki að fyrirtækið þurfi að selja dótturfélög í fjárhagslegri endurskipulagningu sem sé

ríkissjóður fær heimild til að veita fyrirtækinu neyðarlán þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir

klukkan tíu í kvöld

vefurinn ruv punktur is uppfærður allan sólarhringinn